أول شي بنكتشف كيف الوضع يكون في المستقبل ونجمع كل المعلومات اللي نحتاجها، علشان ناخد قرارات ذكية في الوقت الحالي ويكون عندي فرصة للتخطيط بشكل أفضل.